O’ obuchi nu week abalizo ye obuchi abalizo nu otu week, no no obuchi izikan mozula nu oshishi arounu <hesitation> elekiri ano Irineise obu nka meyeobido na zhen ahia mozule ahia mozukwele nyehaye nmazi akpa nmazi neri tiram nmasiham tiram chijigikide chijigiki-derem okula elekiri Irin nhia ewhi nyeshenayara, oduhahana obuchi abali-la nu weekikam nsuruha nu elekiri ano nziha ahia mozurula mozukwele yahan nwuyiaha daziri nmazinakpa dahera dahiri dahiri dahirida, okula elekiri Irinabu yengan, mayela nla ahiamara ewhi nsheanyara, oduha obuchi ka-ator o'nzuruha nzuru ndahiri nziahia mehuluala nrega rega rega okula elekiri Iri-nu-otu nlan nhiamaewhi nduheha oduha obuchi Irinano nu obuchi nzuru nzihia mozula nwuhia mayela ahia nduhiri ndahiri reru deru nmazi odo elekiri-Irin nla nhiamara eushi ndahiri odonu obuchi ke Ise Nmeziha ahia, nme mozurukole nyeha nmazi nakpa dahiri rera dem runu obuchi odahiri elekiri iri-nabu nla nhiamara-ewhi odula obuchi iri neke nzcha-ahia merekole nma i na-akpa dahera tilliliowa odu elekiri Irinabu ngam obu nga mayala, ma-lala-oro nhia ewhi nduheri odula obuchi Irinulsuno nzime ziahia nmeadaheri-noro dahera neme nha nemenha nemenha nemenha odula elekiri Irin nhiama-ewhi nbaa odula nobuchi asa nu-obuchi nziahia nkem ke meyozu mayala ahia yeha nsunha nshewuri meshikolewurigam nwuhia akpa mayaemekale oyodole me shikolewuriyam nwuha akpa maya emekale oyodole hrinabu nbaa tinanam obuchi ke bu abali asa nhia ewhi zuchuich mayale church ndaheri abali asa nziyekpenu chineke ndah meyekpeny duneke yeha kanu nhah meyekpenu duneke yeha kanu ndah nomene nu obuchu ke taan huomeru Nuru duru duri du nu week du nu abali asa oza nme kanu ndali neme nemelem taan haicheberu Eeb eeb eeb Iduru durum nnagbahuri Ikwele nha-obula me nnanyi nka ndayi nuobuchi nu taa nmezizi yekelayi nemem ha kwadurum oza nha-obula merum nzirike oduhanam nkanu obuchi ketaan kika galam.